Mi heban babal mi nyiba suduji ha pukaraabe jodata janga. mi waddan defte be bindirdi je vindi ngam himbe janga.